ng’ombe, riria tukoragwwa twirayo nikoragwa tumenya andu aria irie thiini wa mucii. riria waramuka kirauko, ukithie mwena ucio ng’ombe ikoragwa iri ngombe niikwanagiria, koguo riria ikaragwa ikiania irakwira gwi kindu. Irakorwa ikienda nokorwe ikoragwa ii mvutu. Koguo riria wathie wa riria wathie wathie wamitutwuira, ugiuka ukimikiria ria, riria wana. riria nginya wana, riria nginya wathie mugundari, ng’ombe niimenyaga ukithie mugundari, ngombe niimenyaga ukithie mugundari, yana takwa wina kindu ta kivanga niimenyaga kivanga kiu wakua wathie kumicarira kindu gia kuria. Riria wathie riria wakorwo wi mumagaruku igakorwo irekarite munoitaimukwonu ukinavitukira vau ikinamenya niwauka, nwanginya ikwanirie nondu niiramenya uria mukoragwa mwinayo kuu niwauka. Riria ng’ombe iyo ikoragwa ina nii koragwa ina riria ii mvutu tariu ta kinya mathaa ma muthenya yegua takwa naira niyavaa niiregua takwa ingilia kindu ta maii inywe nianagia nigetha uria amitungataga amenye ng’mbe iyo ni nyondu. Riria woca maii wamikundia ng’ombe iyo nicokaga ikavorera. Mathaa ma kivwaii ria kinya, niagukamwa niendaga gukamwa koguo wi <hesitation> riria ninayo, niimenyaga ninie thiete kumi kamaa, koguo yana coca ndoo na maii, niramenya nithaa cia gukama, igitonya murandari nigetha ikamwe. Agakorwo muticene na ngombe iyo, niyanaga, rimwo ukathie kwi yo nwaikarige, igucoke <hesitation> ikuringe na kioga kana igmbe. Anayo ikana munda mugeni itamwici ni igambaga, niikoragwa inatugenii kindu ta aramu uguo riria ingona mundu mugeni kana mundu itaramenya niyanagia nigetha ikwire kwina mundu mugeni wi vau nja. Riria watigira mundu mugeni ng’ombe yaku, wamwira akurorerie ng’ombe iyo; na kivwaii giakinya akamikama, ngombe iyo ana rimwe ni iregaga nginya na iria wathie kumivutia nyando, ikaruga. Riria. <hesitation> Wathiewaigirira ndoo igakinya ndoo na makinyo na maguro kana ugakora rimwe ni irageria kwithaura yume munandari nigetha ndukamivuti lakini riria nie ni mwere nauka kumivutia niikiragiriria ngamakamaina thayu mwingi muno, naukonaga ng’ombe iyo umiroretie ugwo ukonaga ina gkeno nundu niiramenya ucio wi nayo niaramitungata wega na ikomenyererwa wega. Ngombe rimwe niirakanaga. Igakonuo tariu kwi undu umikire kara wamiriva yarega kuria kindu Fulani, yarega kuria kindu ta mukona, ukineciira kumiriva koguo mathaa mau mengi ikamenya mundu uyu muria tureenake, niani niangire koguo rimwe niigeragi. Kwi kwi kwikwi kwicokereria kana igagucokerera nwaiikuringe ni marakara maria inamo.